kiti ti kò´o sitani ku ñaa-m vilu ha satyi ña kini lu katiuri ña tana kuntiari ini ve´e ra tyo tyika teteri siaa ve´e u´n ñaa tahua into takuatyi into ra kuatyi ketyi ri ra tii ixi ri nta´a tyi tii ra sa´ka ra xaxi´n tyi yu´u tyi satyo kò´o sita´ni konto ri tyi ña kiiri nùù nto´o yo ta in ixta in ra yu´u yu´u a siasiri ntitumia sakuatyi ri kona katiuri ña sianteri sumati sianteri ña ke´ri comida ke´ri nakumia in ra ke´ri tyu ko sitani ka vilu.